A zun'an a wɛ a desi mɛyɛ a sunuwo ɓɛ ɓu'a bwa tomu cunu <noise> muɓɛ a benɛ a su'anni oyi mi o ɛna oda hɛ o zun'an mɛ a o de hɛ o zun'an mɛ a o de cɛme nɛ mi ho zun'an yirawe aba nucoza nuwonu nɛ yi ma anni a ho jira ɓɛmi o zun'an a bun a ho cunu